Mi meɗaayi mi dura dabbaji wuru, ko mi anndi ni e wodi sa'i ko un waddi ulleyel e kutiiru wuri amin. Ko nden ma min kam mi hulai ɗe.